Xonani samarali tozalashga keladigan bo'lsak, dastlab xonani yig'ishtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun, har bir narsani o'z o'rniga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, kiyimlarni shkafga ilishimiz, <hesitation> stol va stullarni bir tarafga va kravatni ham ustini yig'ishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin changlarni olib, <hesitation> keraksiz narsalarni chiqindiga chiqarib tashlasak bo'ladi.